Bilamizki odatda go'shtni uzoq vaqt saqlash uchun biz holadilniklardan foydalanamiz ya'ni muzlatgichlar. Ular muzlatgichning eng yuqori yani muzlatadigan qismida go'shtni judayam yaxshi ahvolda bir necha oygacham saqlash mumkin. Va bu go'shtni uzoq vaqt ishlatish va iste'mol qilishgayam yordam beradi.